Woyya dhandhethe harkan hin borchaaath akha atthin harkhan borchethuu woyya than won itathethu dhishi fudhethee sabunii fudhethee bisan fudhethaa bisani dhishit bufthee Mal athin rawothu sabuni ithi kaskateee woo Omo ijisithe rawothethu woyya than kasnethaa shukhumtee akha cholee mal thurii kasbuthu aminen itajebifthee yaani iraa jistee woishin thurothu woishin chafuu kasa hinbuyii irajisithaa